أفضل أتكلم كل اللغات الاجنبية هذا يعطينى فرصة أتواصل مع ناس من كل مكان وبوسع خياراتى فى الشغل والسفر وتعلم ثقافات جديدة صحيص التكلم مع الحيوانتات فكرة ممتعة لاكن فائدة التحدث باللغات أكبر تأثير - تأثير على حياتى اليومية ومستقبلى